أنا شخصيا منأمنش بالأشباح لكن نفهم علاش برشا ناس يأمنو بيهم، برشا حكايات قديمه و أفلام تشجع الناس يصدقو الفكرا ديا و خاصة وقت ليعيشو تجارب غريبه كيما يسمعو أصوات و لا يشوفو حاجات ما يفهموهاش، أما ناس يعتبر كل شيء يمكن يتفسر علميا و ميحبوش يصدقو حاجه بلا دليل واضح.